Ny kolontsaina any Aostralia fantatro izao de izy ireo tia miaro ny tontolo iainana, any amin'zareo tsinona mbola maro ala sy biby tsy fahita eran-tany de hentitra be zareo amin'io fiarovana tontolo iainana io, any koa malaza ny fanaovana surf.